آ هم العباد راهم مش كيف-كيف وكل واحد يختلف على روحو ثم-ثم عباد يعجبوني يكون عندهم ثقة بروحهم يكونو يعرفو يهضرو محترمين ياسر يحترمو الكبير والصغير يقدرو الإنسان ما ينجرحوش مشاعر الآخرين يكونوا متواظعين هذا هم الصفات اللى يجذبنى للإنسان يعنى اللي يكون صح عنده هكا هايبة.